السلام العالمي ممكن إزا توفرت فيه الإرادة والصبر والتعاون بين الدول لازم نركز على الحوار لأنه حل النزاعات بطريقة سلمية، وتوفير عدالة اجتماعية في أي مجتمع راح يحقق طبعاً سلام عالمي ويحقق سلام <hesitation> أمني وبيحقق كل حاجة يعني.